Tib minndoꞌ win sdzakyena or lëꞌ gwiy lo tib telibision, lëꞌ ngol xien, lëꞌ ngol xni o beltse bekwaꞌn xien lo knu xni lad lad c̲h̲ak, minndoꞌ win nanda bekwaꞌnga, par lëꞌma zak ineꞌ lo minndoꞌ win guꞌn c̲h̲eꞌn zak gwiyma solamente nak or lëꞌma zak ikigiwu lo xni, dzekna zak gwiymu y gana ic̲h̲ë xkilc̲h̲ak minn biꞌlsa ux̱ixkwaꞌ minn lo ibaꞌ biꞌlsa yu bekwaꞌn, par lëꞌ minn c̲h̲ak xchaꞌl señal, dzekna xka mod lëꞌ ic̲h̲ëwu guꞌn c̲h̲eꞌn c̲h̲ak xien, saꞌnda biꞌltsa giend gunu lëꞌ ic̲h̲ë ngol gakda gien lo tele. <noise>